أقدم هواياتي إني كنت أحب وأنا صغيرة إنه أألف كلمات أغاني، وبدأت بممارستها عن طريق إنه كان عندي صاحبة مرة عزيزة عليا ولدها توفى وكانت مضطرة إنها تسيب المدرسة وتسافر وأنا كنت أبي أسويلها شي، <hesitation> تفتكرني فيه وب- وتكون ذكرى كذا طالعة من قلبي يعني اتجاهها، فبدأت إنه أألف كلمات أغنية وأهديتها لها ومن هنا بدأت الموهبة.